Injo nakke kuangaia dumpi, dumpi eja, angura kungai dumpi eja iyaka battu caddi a gassinga nganre. injo punna rie i mai ammakku minro battu jaga, biasa injo mange rie dipangerangangi dumpi eja, tapi anunnaji nakke kungai dump eja iya injoji biring-biringnaji do ka nu kriuk-kriuk i dikanre iya, kriuk-kriuk i dikokko, nampa injo pole dumpi eja iya nu langkatodo rie toppasse tu pabuntingan napa narie tau baju dumpi eja, nampa injo dumpi eja iya nu malling to pole hajuanna, nu liba lohe to prosesna do, anteremi injo kutte <hesitation> pare puluna atauka pare toje na ntu mae lampa loro ri hamme ri pabangi i ta sipolong bangi ka, sibangika ntu mae, napa lampa ri alloi, lapa ri pabere, napa batena kutte njo naung ri haju tasimallingang todo, anteremi injo gollana nikoro-koro i jari nipasicampurumi intu mae la buna nu maenga lapa di suro pabere injo parea do, tania njo pole angkua sangka dumpiaji ku angai, rie injo pole dumpi nu warna warnia injo do, anu arenna iya lapisi, injo lapisia ballo kalea punna hambang-hambangna ataukah tania hambang-hambangnaji pole do dipantamai ri kulkas a dingin-dinginna ballo todo, injo pole gitte tau punna bajui anu <hesitation> dumpi lapisi. Nu bua buangangi injo pole warnana, rie to mo njo biasa <hesitation> pink na pute apanjo basa konjona pink do, nampa rie to injo pole biasa <hesitation> pute na moncong, tapi nakke iya nu warna paling nempak a kutte tawwa nahaju lapisi puteji na moncong ngura areka injo taua na ngai kalea injo warna iya tapi nu enak toje anuna enakji tawwa dumpina.